Wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wo yɛ̀mɛ̀ jɔùŋ wȧȧŋ mȧnȧuŋ, sèè wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wò naŋ yɛ̀mɛ̀ wo jɔùŋ wȧȧŋ wò manaŋ jɔùŋ bi, wo jɔunɔ̀ɔŋ anyunùuŋ nyȧŋ ȧŋ kuwa nɛɛnɛŋ, sèè mùŋ naŋ ɓèmè jɔùŋ bi e ɓɛ̀ɛ̀jȧa fòoum nɔ̀ŋ, ɓèmè jɔùŋ wò kuwa gɔ̀ɔ̀yɛ, wò nyìmȧŋ ɗèwè kìì kpȧa, ɓɔ̀ùm ɓemè jɔùŋ sèè mùŋ manaŋ nɔŋ maŋ ɓèmè jɔùŋ, maŋ ɓèmè jɔùŋ, dè weè jɛɛ̀jɛɛ̀ ɓɛ̀ nyuùŋ kòmauŋ nyȧŋ, sèè mùŋ mɔnɔŋ jɔùŋ, sèè weè ka mȧnȧŋ jɔùŋ wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, ɗeweɛ̀ mùŋ gboo nyuùŋ kòmaum nyȧŋ kɔɔ, ɗeweɛ̀ mùŋ naŋ jɔ̀ɔ̀lɔ̀ anyuùŋ kòmaum nyȧŋ dìì, tiŋ nȧŋ nyɛnɛŋ sèè mìŋ yɛmɛ̀ùm sèè mìŋ mɔ̀nɔ̀ùm wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, fòfoo sèè ɗeweɛ̀ mùŋ gboo nyuùŋ kòmaum nyȧŋ kɔɔ ɗeweɛ̀ mùŋ nȧŋ jɔ̀ɔ̀lɔ̀ nyuùŋ kòmaum nyȧŋ ɗeweɛ̀ mùŋ naŋ jɔ̀ɔ̀lɔ̀ ɓɛ̀ nyuùŋ kòmaum nyȧŋ sèè mìŋ naum mɔ̀nɔ̀ŋ wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ sèè mùŋ hnȧŋ nɛ̀ɛ̀ŋ mio mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ kii mɛ̀ dìò sùȧ, e guùŋ wɛɛ̀, wo yèye mɔɔ̀ŋ, nìì lɛ sie maŋ tomo weèuŋ, nìì lɛ sie mȧmaŋ, e wùìyèɛ lɛɛ̀ maŋ guò, maŋ hiȧŋ wùìyè yèye mɔɔ̀ŋ guò, maŋ dèlȧ wùìyè, nìì lɛ sie maŋ kȧmè nɛ̀ŋje maŋ fè yèye mɔɔ̀ŋ, sèè wò naŋ woò wȧȧŋ nyunȧŋ maŋ nyùnȧŋ, kɛɛ yèye mɔɔ̀ŋ woum gbòȧ kɔɔ ɓeènu òo, hnaȧŋ, kɛ̀ mȧuŋ kpiinyȧŋ, kɛ̀ wòum woò ɓeènu ɓɔ̀ùm ka kuii, mìŋ yaȧa kɔɔyɛ, mìŋ yaȧa kɔɔyɛ, mìŋ yaȧa kɔɔyɛ, e gò ka, kɛɛ sèè maŋ yɛ̀mɛ̀ jɔɔnɔ̀ɔŋ kuwa gɔ̀ɔ̀yɛ wò nyìmȧŋ ɗèwè kìì nyuùŋ gbòȧ kɔɔ mȧuŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ fè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, sèè jɔ̀ȧ bi naŋ naȧŋ hnè yɛ̀ɛɛ mùŋ nauŋ ɓemè mùŋ nauŋ fè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wò naŋ hnè yɛ̀ɛɛ, e nɛ̀ɛŋ nyɛnɛŋ wèè nyuùŋ kòmauŋ nyȧaŋ donȧìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ kɔɔ, kɛɛ sèè jɔunɔ̀ɔŋ kuwȧ gɔ̀ɔ̀yɛ mauŋ fè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wo naȧum nyɛ̀nɛ̀ŋ keì bȧ, o kìlȧ mùŋ mɔnɔŋ jɔùŋ mùŋ fòoùŋ wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ wo nyìmȧŋ ɗeweɛ̀ wò kpaa, wò naŋ sopoò jɔùŋ naŋ tɛ̀ɛ̀wɛ̀ lȧpa, jɔùŋ gò tɛ̀ɛ̀wɛ̀ <hesitation> è nɛ̀ŋ sèèle miiŋ, mùŋ hnȧŋ sèè mìŋ naum mɔ̀nɔ̀ŋ wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ mìŋ hiȧum, nìì lɛ sie maŋ kȧmè nɛ̀ŋje sèè wò naum fè sɔ̀ngɔ̀ nɛ̀ŋje, maŋ nyùnȧŋ mauŋ niŋ fè, wò gbòòùm kɔɔ maŋ nyìmȧŋ ɗèwè kìì gbòa, wo jɛ̀ì ɓȧi sùȧ woum nyȧȧŋ, miataòo, mȧȧŋ nȧaŋ, kɛ̀ mȧaŋ hnȧŋ, kɛɛ woum nyȧȧŋ mùŋ jaa dȧwium nyȧŋ tɛɛ kɛ̀ mȧuŋ kpiinyȧŋ, kɛ̀ e gɔ̀ɔ̀yɛ fòo, kɛ̀ tii gò tɔɔ̀, kɛ̀ muŋ fè ɓèmè sùȧ gɔ̀ɔ̀yɛ faniŋ mɔɔ̀ŋ sìwè, kɛɛ nìì lɛ sie faniŋ mɔɔ̀ŋ naum woò wȧȧŋ, ɓɔ̀ùm ka nȧnɛ̀ŋ, è naŋ sòpoò nìì lɛ sie mauŋ jɛ̀ì kɔɔ, wò woȧ wùìyè mauŋ niŋ fè, sèè jìèɛɛ nyɛ̀nɛùŋ mauŋ kiɛ̀ŋ, maŋ sòȧ maŋ dèè kɔɔuŋ, nyɛ̀nuuŋ tìyèe nìŋ jaȧ nìŋ yaȧ ɓùlìè maŋ di,

Maŋ tɔ̀ɔ̀ nɛ̀ŋ maŋ gbiŋ yȧùm, mùŋ yȧaìŋ tɔ̀ɔ̀ sùȧ jɔɔlèe, kɛ̀ kiìŋ nȧŋ nyɛnɛŋ naȧŋ jii miɛŋ tawe kaum mȧnȧŋ wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, kɛɛ kaum yɛmɛ̀ mùŋ kuwa gɔ̀ɔ̀yɛ, jɔɔnɔ̀ɔŋ bȧ yaȧa, wò ɓɛ̀nɛ̀ŋ hȧmȧŋ saaŋ, wò hame saaŋ, <hesitation> wò kuwa gɔ̀ɔ̀yɛ wèè wo bȧnè saaŋ, wo nyùnȧŋ ɗèwè kìì nyùnȧuŋ nɛ̀ e gbòa kiiuŋ nɛ̀ kȧìŋ nɛ wo nyùnɔ̀ɔŋ bȧ yaȧa wò gboo jɔùŋ kɔɔ wò gboo dȧwiuŋ nyȧŋ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, maŋ yɛ̀mɛ̀ jɔ̀ȧa bȧ yaȧa yaȧ yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ fè pɛɛ nyìmȧŋ, wò gboo yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ kɔɔ tɛ̀ɛ̀, sèè wò manaŋ wo kȧ nanɛ̀ŋ bȧ gbiŋ sɔɔ̀ wo dàwè yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ wȧȧŋ manaŋ ka yɛɛ ka sèè yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ naŋ nyemèè kɛ̀ wò ka, wò woȧ nɔŋ wȧȧŋ mìŋ yaȧ yɛɛ kɔɔyɛ sɔɔ̀ wo wòò yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ wȧȧŋ kȧ ka, soo mùŋ donȧŋ yɛ̀mɛ̀ wo jɔ̀ȧ wii ɗeweɛ̀ wò yaȧ lɛ kɛ̀ mȧuŋ mȧnȧŋ wèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, kɛɛ sèè gɔ̀ɔ̀yɛ fòouŋ maȧuŋ ɓɛ̀nɛ̀ŋ mȧnȧŋ wèè jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ, fòfoo sèè mùŋ naŋ mɔ̀nɔ̀ŋ jɔ̀ȧ wii wò naŋ hnè ko gboo moo, e gɔ̀ɔ̀yɛɛ̀ wò naŋ tɔ̀ɔ̀ yèyeuŋ nɔɔ̀ɛŋ donȧŋ mùiŋ tɔɔ̀, sèè zȧ jɔ̀ȧfelaa mɔ̀ɛ̀ kȧìŋ nɛ sɔɔ̀ mauŋ gɔɔyɛ̀, wo jɔ̀ȧa bȧ yaȧa mùŋ gɔɔyɛ̀uŋ wò komo miè mɔ̀ɛ̀, aŋ jɔ̀ȧ nyaŋ gbiŋ nȧŋ fè aŋ jɔ̀ȧ mȧnȧȧŋ tɛɛ, mìŋ jaa yɛi wo jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, wò kùwòim mȧȧŋ jɔaa, yàwuuŋ tìyèe nɔ̀ŋ nanɛ̀ŋ sèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ hnȧaŋ, mȧmaŋ, kiìŋ ne maŋ yɛi jɛi kpɛ, wo fɔɔwɔ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ìm, wò hnȧŋ wò fɔɔwɔ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ìm, wo fè nyimèè e jìè doim nyɛ̀nɛ̀ŋ, wò kiɛ̀m mìŋ jè, yɛi nɔŋ zà nemaauŋ nɔɔ̀ŋ yaȧ, mìŋ kɔ̀ȧ namaauŋ nɔɔ̀ŋ tɛnɛ̀uŋ wȧȧŋ oo wò gɔɔyɛ̀ìm, tii aŋ nyaaŋ nyȧȧŋ gɔ̀ɔ̀yɛ, kɛɛ nìì lɛ sie maŋ dè mùŋ yaȧ mȧȧmè mȧȧmè sùȧ, nyuuŋ mìŋ yɛmɛ̀ kauŋ mȧnȧŋ wèè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, miŋ fèiŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ, ɗeweɛ̀ nɔŋ mùŋ yaȧ kùwȧ sùȧ yèye mɔɔ̀ŋ, mùŋ hnȧŋ nȧwèè ko gboo mio yɛ̀ì nɔŋ mùŋ donȧim kùwò, miȧŋ miŋ fè yɛi mȧnȧŋ jɔùŋ wèè kaiŋ fè jɔ̀ȧ miɔ̀ŋ, wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ kȧ nɔ̀ɔŋ sèè gɔ̀ɔ̀yɛ fòouŋ wò kɔ̀à ɗeweɛ̀ wò donȧum kùwò, wo jɔ̀ȧ mɔɔ̀ŋ ready woum diɛ̀ŋ, wo kuwȧ ɓɛ̀ɛ̀jȧa weèum, ɗɔɔbȧ wo kùwȧ woum ɓùlȧ, sèè mùŋ mɔnɔŋ wo jɔ̀ȧ nyùùŋ mùŋ fòouŋ niìŋ wò kɔ̀ȧ nȧwèè gbòò nyùùŋ wii ɗeweɛ̀ nɔŋ wò yȧùm kùwȧ sùȧa yɛ̀ì nɔŋ wò donȧŋ kùwò wo jɔùŋ wii wo yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ, yɛ̀ì nɔŋ wò donȧŋ kùwò anyuùŋ kòmauŋ nyȧŋ,